Nbran nbana nu otutu ngbasiri Arusu Lee kpo omenali Ikwerre jiziri diri bebeshi Arusu ka munor wuri Azagweya Ise, Azagweya Aru, Azaweya nkporo Isisi qweru yisaa Ashikwole rice ka monor wuri yam, awhuhuoma kam whuhuoma. Abasunú Azabasunú Arusu keberere, Ashikwazila kam agwayahaa munor ilu, agweru munor ilu agweru yisa agweru Iseweren ke kporokpo gweru yisa nha merusa Iyayisa Iseweren kedibudu bu anutu ma akanra shinshi ma eledinuederizi maru nu aneshi Arusu nuorowuri nupka neshi Arusu, nyerileri okporokporo nyewhegwumaziawhe nu apan omaru nu elenukpa weru nha beri nu oroba kpam beshikwagwu Arusukam, Akanra nuewhehala newhehala elebadu newhenakpa nuonu, nuokporo akanra nuowuri nuha neshi Arusu. Ashikwole Arusukam, Asukwu elebadu dum ngwa anbia nyeobula gweya ngban bia ma okpakwuru ma ayekaya Arusu omegwu nu onodi nu aneme saraka nha ka ele-Ikwerre kwu saraka nubu nha eneme so nyeobula qweya ngban akpakwu sunuma, nye Iyeru Arusu Iyea mayia, nye yeri nuham oriwhuru nye yeovurumasi laoroaa ma Arusu kam ma mayia, mayia-ngwo ogweru olaru orwhuru ogwuhurunye yemasi orinuham oriwhurula okanu yeriya nwero nu yaa yaa menem nu wurikam ayeru Ihenu ogekam nbiran, nhaoriri zi nkoro so kpa nha-oriri ndi nkoro nyenuyeobula nhuru-habesukura obia mooriwuru, okanu nyekam nsukura nuya mene siya sukuru nwaa bia berihuruwuri ha Ihegaruziri nu onwa nbran so Ashikwole nyeobula gweru ngbakam avuso otuhanu gweru agbakam gweru suhumamini Asukwela kpute ruhu agweru oroyivgweru zahumagweru ozaza zahuoma oro zazanmekwo oro nkarinkari oro manma so lekpo omena-eli Ikwerre garu ziri omenaeli Ikwerre bu omenaeli kebeme nyeobula bia diwholeyi duzigide nuotu, Ayashi Iteen miniwuri Ano ayashi nyeobula bia dazigide nuotu, bekpakuyala miniwuri bekezi nyeka bekpakuya berere bekezi nyenunyeobula nyenunyeobula nbiaruham yerisu-kwotee wurikamdum ashiri. Oweru otu nmime ayi bu ele Ikwerre ele-Akpornmega, oge ajinemeha dulu azizihala izi nu Apkor berere nyeobula bia biadazigide dazikurayi huru omenaeli kam Iyiwa neme sorumasiyi ri, worun dewholeyi yadazigidevnu udo aneri aneowa aneguwurueri aneten ayatega tenga tenga tenga tenga tenga atenjiri atejirile, beaweya maya begweya wuri, maya bu nyeyoworyowo kpo iyovule Iworu, Iwowhe garu kpo iye-ovuli kebeyovuovu na ala, eri onwa bu Ikurumaeheri obu nha bedianuoku-Iwai eriwhe garu kpo ewhi megu Iziriwuri, irikwole Isali ewhi osali Ladumasi oro nu udo Rumuyi huri Ibula nye gbogunzi nzi hurumasi, siibula nye gbogunzi Rumuyi nu nneyi huri nu Iyadule nu Ichikwara ewhi naka yadu nu bevuleovu bedoluyi odo nihe nu Iwowheru maya yakpo odimasi nu ondi Rice onodi Arusu. Izine ha benemenmeme taan, nkuruma Ihe nu Ihuru wuri ojor or nchuru wuri bedia nu okuiwai neri, Ineri neribneri, irigala rigala Iladudenuoroyi Ihelawugu bu Ize owo-esuru zoyoma kam Iririeri ngam obia huoma neme nhukam banan nuonodi nhuojor because nu Ihuru nu obu wuri bezia nu okuogwu. Hanuobula Iziru be yewuri before, oge Iyeriwuri gam gbaraozor suku chineke keru elu ke ali yabu chi ka ayinefee, yabuchika anyi nu osuku ma ozizi ma aheya sukwa kanu nu wuri kam awuya neri nbran yabadu awuya newhi yavuya laawuya nmekpa ewhi ke yemeawuya so oroegwumeisi yavuyala awuya nmekpaewhua ke yeme omu-awaya zioro eqwumeisi so nu otuwho Iwai bekwesogo otuwho, yame a wurikan yabadu-anwaa ruwhor ma akaoma chekwalamasiwaa ewhi. Obunuma omutakiri omumati mati kam anuozo nu school jiwu yadi nodu baa badula Ikwe ke besoru akpan ojor Ihuna bua bebeziziywu akpan ojor yaru kpam duru baa so kuyaya ba azu kanu baa nham Izigwu ehe zila ehe zila nham izizigwu garu akpan ka kar bu ke ehewe zi yeba akonuche kebaburume oge dula nhan bezigwu, bevuyana ba mini mobu mayia oburuke nhujor ziri nurime yekaba kasibaya Irie ka nhakam buoma nhazinuka gwuru ka ri ka buke kwesine Iwerike vuru ka ri nbram ovu-yanu Ruwhor ngbugbu kebeye okuzi oro-egwumesi elewt bido otuwu Iwai bama nu obu wuri Irieri nuonu. But Idila, ni oronne nu ndayi obediko Iyoro bu nhe elewhe nzoyaru vute Iyerihura obadu ewhi oburubedi okwokwo iriwan anukpayi nu ku be shikwashiri ya Ize-erihuru obadu ewhi oburugodi nkpokoro anuwan bewerike gweru anu gweru Iyoro nu ngbeji anu nu ruwhor anu ashigida nu otu yanu okwokwo wuri ajiakayi na kpaya izi-erihurua obedu ewhi iri irila Idahiri ali obuoma ke Izere nu ederizi Ineri Inowon Ihenu obunha free obuoma má bunyeke di nbran nha kwesiywukwesi oburu nha kwesigwu-ekwesi Ihe nu obuchi nu ekulaogwu Ineriaya gwo gwo gwo gwo obuoma nha nukpam buoma Iyiwa bu ele Akpor nbu ele ozuoba amagu omenaeli dum kpo kaziri kpa ma zi nbram, nmagu omenaeli omena-eli nke Akpor me nmagumazi kpo ogaru ziri so kpam ma-magu kpo ogaruziri, menezizi mozoyaochu Inozohia ochim azu odi ma zoigu because Ihenu nha onwa mugu zi agada so kpam onwa mugu nha zi agada iyiwa bu ele ne zizi masi ano mozinha aya-gozi aya omuyanha aya alazo aya omuyamako nha. Nhakam ma mugu kpo omenaeli Akpor ziri diri owuya nha neduya yebu nha neduya zinuawha du nawhua azikpam beganta galmo bedia ewehiala Ihe nu obuca awharu arwhuru abumakala ele na ochoeriri kpa badu zineagazi nakpa, beka nu badu njile ochů gahuru yejiri onu kuwhuru obia odika nyenunumaa nu azinuorom manwo ame odi nha nukpam, nwo Iku nosoku mesukwla ndazida eli nkana Ikwe Iku nu ibe ndowuyoo Ikwe Iku nu Ibe nduwhome Iku nu ibe nduwhole, odima nha Idi nu onwa neme, elebadu garu karu nuoba kpo nnejiwa garu kpajiwa Ihe nu neriwuri nunhavnu nha obula idoru ni whuru ha nu nha obula idorru Iriwhuru obia bebe ka kar obu kpo nnejiwa garu kpajiwa kuru jiwa zie orokwokwu mobu kika bu nha jawa ziri jiwa ka bu ndumuodu nne jiwabnyere jiwa bezinu okwehia nu nne zinu no kwu kwu kwu kwu Izi ne egen nehua risi kpaka kpaka kpaka obia onodi nu kpam kpo ba garu zeen. Odila nu Izowan Akpor karu nuobu kpam kabula me, asuru mu si baa, odimako nkor ka bagaru ayiwa gaya agala odimako nkor ke bagaru ayiwa daziri adazirimasi agweru anya anele baa, odila nha ba karu nkwa angweru wuri kan gwozin ele obu nmba Rumu-okparaeli anu gweru berihuru ngwa jiwa wee wurikam kake ele eri nu kpa ovutemasi baa berikwele ajirimako Ikpe zi ovuyahe ngbagba, awhua nezizi obuchi nezizi owo kpo obuchi karu ziri nuhu nu omenaeli ke ele Akporvnu ayi bu ele-ozuba.